Naján kuenta kuu inixu, kutu ken kundadu ke yukundadu ndendoón koxo inixu, cuchi ñoo kononteyu koño ko ni mankuu té textonixo xhindo katuu te'é katuu, nde kundadutu ndatu ñotuu koni andadaxo ñuutu ñaján onre ñutu ñuu nikojuno kuata ka'a ti nikojón nondatu ndono ajo nii xuu naxu kondegana unadatuu nutu na'a pero cheñoo tu nda'a ichi nii nutuu, ninitu yate tuu ñuu yate tondono'o, enda iha ne'e kutu onré jun ngueraturu hatu unixo ono onré nadaka konen mankunengaxun otunixo onré nada'a nuxuu nutu.